طبعا في شخصيات كثيرة تاريخية انا معجبة بها بس حاليا اتذكر مثلا شخصية نيوتن تعتبر ملهمة من بالنسبة لي انه ما في شيء يحصل في هذه الحياة ما لها معنى فهو فسر سجوط التفاحة يعني مجرد ما هو فسر ليه التفاحة سجطت فهم قانون الجاذبية وهذا يعتبر انها ملهمة لنا انه ما في شي بسيط في الحياة ما له معنى